Inimwingi nalola ngatie munji takuelewana ngatitute kupita sambamba chemabidi ngushe umumunje ti jaman mukwenji mkulukala mtu kumwenzo mbona ne mwili i koloane kupita vina vina vingi na vuanga apelika ulizi nesi ta kuelewekangafue ku nuombi tuli nginalola uli nawaya kuli mamkwe nje kamwelezea ntimami nemuunja kuomba nwe navi navi inguvovi na mwama maneno inalola labda mama itamshauli, nashaomba vivo kwanimulilu mnjanji taki we shirikianicheusi chenukasiku chiome ni lazima mnene kwasabau mwangamua umlala nawe katoka katondo hela manzi wamba manza fulani atikunena kwamba nawai sehemu fulani apita ushtukie mwana kwa fitaa kwaacha kusu kunena kwamba bwananemu nasafiri au endeni zarora nai sehemu fulani kimya kimya aya wawela kulu kumunena umukwanu kuelewane asaa ngina mushtaki kulimama nunvuana mavino anene ngimamaaa amwita amnene akanu kuelewa basi chilabidi ndola nanda mwenyekiti wa chitongoji ize atushauri eti kwana mumm nazanu tichisani <noise> kuna wingine mutushani munji wakuomba vinavi navi <noise> kosa maelewano kunichani. Kana mwita amshauli ninalola ngataushauli mwe kumshauli mwendelezo wakwe, namasendi juu kumu kwamba nendi mfande toputu, ngaivi bora ne manya siri nekuumba kwa sababu kuisha moja nde tu kushilikisha jonstichi maamuzi yakwe kuyaomba namuvovu kuna manshauri papa kinendeelie huku ikala na mulallunje tu kubadilika, chimabidi kumstaki ku sheria nikustahili, kwamba motakunena kuti inamana nimuinsine kazi yonsi wala sina muchango wansiu kunitaraki kunishirikisha mambo yakweni, nimaya nene ti mwene mtu napita na wevi neleza fulani tuikala kuhusu kubadilika, neleze fulani kuhusu kubadilika. kuisaidia mtungi basi kukumbele ngakumanya namavuna namaomba tuombe tu tulii, ngiwakwnu kuelewana kuko basi nena nao ikinuti poto mtu chiuno chelewa wala unosheye chino kumshauri inatari.